Anô zany mila fantarinô zany hoe be siramamy ve le raha handeha hoaninô. Dia raha fantanô hoe be siramamy izy a dia mila aenkegnanô zany le fihinananô ananjy fa tsy atônao maro be zany dia amin'igny izy ara-pahasalamana tsara.